I canguri al an ël marsupio e al suo interno a ten-u i cit, pöi a sautu e a fan le tan-e vizin a le piante